ईमानदारी से मु सोचो तो सबसे बड़ी बात च विश्वास अगर थके आदर। ईमानदारों में विश्वास रेव गो तो लोगो को विश्वास बनाया रेवे गो उनमें अगर था ईमान डर रेवे गा तो हर एक मानक थके उप्र विश्वास करेगा और अगर था बेईमान होवे गा तो सामने वाला व्यक्ति थाई समझे गो ओर अगर की था जतारा ईमान डर रेवे गा तो थाई कैंस डरना कि जरूरत नि हे था स्वच्छ के साथ चल सके च। थाई कोई से डरना कि जरूरी नि हे तो यही बढ़िया चीज होवे च तो इमानदारी से ये अब याद आवे च।